Aa xiniyu takuu xixiokara cocinao ra nuu keeo kuxio ra taya kua kaama, ia taku nixaao kachiñuo i'i ntii inio kukuo kuxio ra i'i kama kuxio a tuu i'i taayo xia ve'eo ra in tii inio xiia i'i kuxina tiku chi kunatunaka ra saatu mio taxa kukuo kuxio ra vituu ra tii ña ntifi kumia i'i chikao chinuo cazuela loora vituu kunuu ixiaa loo xiaja ra i'inani kua xia yoo ilisto ñuú ra itu i'i sakanao mi tixiaa ra tiku chikao tifira vituu kuxio tivaa a tuu nu kukuchiña tukuora konikuvi kuxi kamao tifi xia'a ini cetetuku vitu kuu tukuo kiioa chinuo nuju xiiyo tuku, xaa nuu xiiyo saja ra i'in tavio tifi ra i'i sakanao su nuju xiiyo tukura ika tukunii tukuoa ra ituu kuxio tikua a tu nuu kootura xinituiya ta kuu ñaa ya vaxi tienda kaa tukura ntuchii, ntuchi ntu'u, ntuchi ya nii yakakua kama xii ntuchi yuxa tukura i'isa koyuxa ra vituu katavioa ini ko'ora tiku kuxio tikuva, xii xia'a vinagre kara tiku xia yoo xia'a vinagre kaxio xiaa ntikuara a tunu xii tuku ta inio kuxio kamaoa kara vituu xia yoo tuku tixia'a loo ra chinuu tukuoa vituu katavi loo cete ra ika ki- katavi tukuo ntuchi ni'i tukura tuu xia xixio kuaa tikuva yaka kua kama ta kuu tiaka tukura yiorika tii tiaka atún kaara xii tiaka naanu sardina kaatukuna xiirika ra saa ni kama chiñu turi ika ra, vitu koo kiiyori tajatukuo ra. Tiku vituu a taayo xaa a mio kukuo taxiao kuku kuxiara i'i kaka kuxio xiiri ntikuva taa xita yatara, ii tuu yata xita ra xia yoo xia'a vinagre ra kuxio ntiku yaka kuu mi ña'a ya kama kuxio ra takuntii, tii, tii ña'a ni ntuchi tiika, yuva taka ña'a ra nina kuachi chiyoaka kuxioa ka nuu i'i hora a nuju i'i sava hora xiaa kama chiña chiyo i'ii su veinte minutoi kuxioa kara takuu ntifi a tii ñaa ya kaai xiaa yoo ra saa kuxioa yoo yaka kamatikua kuxioa yio xii tia'a kuju takoo tukua ra, kuju tukuo tia'a ra xaa miaka sutao nuju tia'a ra xaka xiasi tikuaa kuxioa kaa chi kamaka tanu kuñia tuku xiuo kiyo ntifi chi yo ntavi kuora, kuñaa tuku xiuo kii tiiyo ña'a tienda ka chi xiu'u ñuua kaara xia yoo xia'a ra vituu koso tukuoara kasuu xia'a kuu kuxio nuu kii tukuo i'i tinana kua'a ra taja tukuo xii xia'a kuiji ra koso loo ixiira kuyio ntiku ta ya i'i kuku chiñao vaakao ra chi koo tiempo kuntatuo ñia'a chiyoa ra yaka kua listo kuo kuxio kaa chi vaa xixio mia kaa ya teo taku ñu'u ntavi yo ra, takuu ñu'u sa'a ka vaaka chi xaa xiona ntavi suvaaka ta kuu xioo ra kuvi kasao xiiya taku kuaao kachiñuoka kunajao xiao ra yakaa kumi ya kama kuxio mi yo'o.